أغرب حيوان شوفته هو مو غريب كحيوان لكن غريب كموقف حصل معايا، <hesitation> كنا مرة رايحين الطايف وكان يعني من سنين وأنا طفلة، <hesitation> وبعدين كنا بكذا معروف طريق الهدا للطايف <hesitation> يكون فيه قرود مرة كثيرة، فأنا كنت دايماً أحب أجيبلهم موز وأجيبلهم أكل وأقدملهم ذا الأكل، وبعدها كان في هناك قرد <hesitation> جا نط عليا وكان كذا يبى يعظني، لولا إنه أمي سحبتني ع السيارة.